Posy ndraiky edy e, tia mikolokolo lasy fogna ake, tsisy leran-drah hafan-tsy mifagnosikosign akeo. Tsisy tia hiala amin'ny- amy tompony ake zegny an'izy e. Zeiny zegny n hitako hoe fomba anehoan'ny a firaketam-pon'anjy amin'ny tompony.